Aminahany alôha e tsisy hoe na tsara vintana na ratsy vintana fa izy koa izy koa te hovolanin'olo hoe tsara vintana de tsy maintsy miezaka ana amy raha ataona e ôhatra ana miagnatra magnan'igny ah zah te ho tsara vintana e te ho mahomby amy fiagnarana niezaka mafy ana avakeo lasa tsara vintana, fa ana izy koa ohatra ka hoe ana volanin'olo hoe eh ana io koa ratsy vintana e satria ana tsy miezaka baka ana, ana koa tsy miezaka ana lasa ataon'olo ratsy vintana ana avakeo lasa tsy ataon'olo tsara vintana.